سنجُکت راج امریکہ ایک وِشال دیش ہے۔ جس وچ وکھ وکھ پَرکار دے موسمی حالات پائے جاندے ہن۔ اتھے دے موسم نوں مکھ توں چار رُتاں وچ وَنڈیا گیا ہے۔ بسنت مارچ توں مئی، بسنت وچ موسم ہولے ہولے گرم ہو جاندا ہے، پھُل کھِلدے ہن تے تاپمان معتدل رہندا ہے۔ گرمی جون توں اگست، گرمی وچ دَکھنی تے پَچھمی راج وچ تاپمان وادھ جاندا ہے جو کہ پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکدا ہے۔ سمندری علاقے وچ ہوا ٹھنڈی ہندی ہے، پر میدانی علاقے وچ لُو تے گرمی دا پروکوپ رہندا ہے۔ پتجھڑ ستمبر تے نومبر، پتجھڑ وچ درختاں دے پتے پیلے، سنتری تے لال رنگ دے ہو جاندے ہن۔ موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاندا ہے۔ ایہ منظر واقعی بہت خوبصورت <hesitation> ہوندا ہے۔